Sdzaꞌl ldoꞌná <noise> mol porke duwmaꞌná c̲h̲ixkwaꞌ gunu boka, c̲h̲ixkwaꞌ duwmaꞌná tamal c̲h̲ixkwaꞌ duwmaꞌná lëꞌkga guꞌn mol gana sdzaꞌl ldoꞌnu porke duwmaꞌná uc̲h̲ixkwaꞌwu, duwmaꞌná useꞌdu lo duwmagoꞌlná y c̲h̲ixkwaꞌxu tipta porke ga nak este kostumbr c̲h̲owma mol y tamal, pues or or lëꞌ desand nak pues mol c̲h̲ixkwaꞌxi y c̲h̲ixkwaꞌxi tamal o c̲h̲ixkwaꞌxu xkixsa c̲h̲owma lëꞌkga tipta lëꞌxi yu c̲h̲ixkwaꞌ mol y. <noise>